بیٛارٮ۪ن ہٕنٛزن نسلن ہٕنٛز تعداد چھنہٕ مقرر، مگر انٹرنیشنل کیٹ ایسوسی ایشن ,چھےٚ ترٛوہتھ نسلن تسلیم کران، ییٚلہ زن کیٹ فینسیئرز ایسوسی ایشن. تسلیم کران چھ۔